doî, çinque e sette. Doî ciù çinque fa sette, sette ciù sette fa quattòrze, alantô a somma de doî, çinque e sette a l'é quattòrze